<hesitation> Enkuristan. Osamun per miakashetu hei. Nopang hoidu naya. Onetik tehi antam talusua. Nopang tekung hi lipo fontel lawa mudu lawute. Fontel lawa tsoe tehi lawute. Tsoe idu lawute antam tolutuka hei. Angasabersun nule paten fon hei antachat patam aani tso. Tsumiso aason hei. <hesitation> Sport lam hi ngayinat pui hi. Apui molututa sport katimeo hei. Activity sosang. Intinan zingat hei. Tui lawute tehi anuak pui la. Hii nature hii embrace natam teshua se. Bun ngayinat natural. Ngayinat surrounding sang te embrace natam. Natam teshua se. Tsumiso aason hei. Hii games te. Hii kel te. Atinom natur hei. Pais te set sabila shem. Sense of achievement ane. Pais te hang set sabila. An thei law pun. Lawute thei law da pun. Pais kapitawila hei. Tsumilo tsu. <hesitation> Outdoor activity sosang hei. Tso hiking hate hangal pui la. Nopam tam tenen ten. Interact tam pui la. Tiangen hei. An physical activity kasu asam meido.